خطرا كان كاين رائد تاع فضاء في مكوك تاع فضاء ، يراقب هاكا اللرض ، يراقب هاكا النجوم، حتى شاف واحد النجم هاكا يبريي دون فاصون كومسي هداك النجم راه يعيطله كوم سي راه يحوس عليه، انو نجم يقعد يبريي جوست كي هوا يشوف فيه ، مع الوقت بدا يكتشف بدي هادوك اللمعان هو عبارة عن شفرات موريس ، هداك النجم راه يحوس يفوتله رسالة ، كي بدا يترجم هدوك الشفرات ، الرسالة كانت كي الاتي ، الكون كلو راح يهلك ، مكانش الهربة ، مام هاد الرسائل اللي راك تشوفها بعثناها مند الاف السينين و هادا فاين راها توصلك ، و غادي كي هي توصلك ما غاديش طول لي بش توصل موراها الانفجار الكبير ، و ماغادي تبقاو ني نتوما ني حنا